Fofida a ahorow a ɔwɔ man yi mu no <noise> <hesitation> dza odzi kan yɛ Sanda bosoom no ne da odzi kan a yɛdze si hɔ dze dzi dze kae afe fofor a yɛreba abesi m' no. <noise> Yewie so a yɛwɔ Ebɔbira ne da ɔtɔ do esia a yɛdze esi hɔ dɛ <noise> yɛdze kae da a Ɔman Ghana nyaa ne fahodzi, ewia sɛ yeridzi Jesus yɛrekae Jesus ne wu a <noise> mekyerɛ ɔyɛ "Easter" no a ayɛ Fida a "Easter" nndzii no bɛhyɛ ase n' no so yɛ fofi da a na ne dwowda so yɛ fofida. Yewie a Esusuow Ketseaba ne da a odzi kan so no so yɛ fofida, ɛna Esusuow Ketseaba ne da ɔtɔ do eduonu enum eno so yɛ fofida yɛde esi hɔ a yɛdze kae Ebibir mu mm- aman ne nyinaa a ɔyɛ "African Day". <noise> Yewie a yɛsanso wɔ <noise> Ayɛwoho ne da a odzi kan ɛno so yɛ fofida a ɔyɛ " Republic Day" nna yɛwɔ da a yɛdze esi hɔ a yɛdze kae Kwame Nkrumah Ɔsaagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah a ɔgye Ghana si hɔ ɔmaa yenyaa fahodzi ɔno so ne de ne de no <noise> yɛdze ahyɛ Fankwa ne da ɔtɔ do eduonu kor. Nna borɔnya da so a ɔyɛ Mumu ne da a ɔtɔ do eduonu enum so yɛ fofida na n'adzekyee a ɔyɛ Mumu ne da a ɔtɔdo eduonu esia so no mpɛn pii no dɛm da no so eyɛ fofida ɔwɔ ɔman Ghana.